बानें फिल्टर असर है कि तेरेहें काई फिल्टर ने लाग रोती। तेरेहें काई चेसुब फीरें गुमी गुमें काई जेरें चोकोच रोने। <hesitation> सुब काई भी गंदगी ने रोती, चोकाई हसवाई देर तक घुमाडे नती। ते थोड़ी क्वार चोकाई साफ होई जायती। जे आपनों तीना पानी पी भी सके ने चो गंदा पानी रो नती। तेरेहें काई काई चेसुब फिल्टर ने लाग रोती। तेरेहें काई फिल्टर ने लाग रोती, तेरेहें काई पंगुडिया लाग रोती। तेरेहें काई गुमी गुमें काई चेसुब फिल्टर ने लाग र जाई। कहा कि चुक शूब तेरेहें कच्च रोने रोन, काईंग भी रो चुचुब ले ले ते चा। लागर पलाम भराई जाई, तेरेहें चुक शूब, असो करें। आपनों चुप पानी साफ कर लेने आपनों तीना पानी पी भी सके।